<hesitation> Erimbere nganywa amaghetse awahisirye kutsibu nuka akihisaye ekikuba ekyo kirikendikulha kutsibu <hesitation> nanganalhya ngebindi bighuma nge emiyembe emiyembe yikathamba ekikuba <hesitation> emistungwa yikathamba ekikuba nesyo ndimu sya- esyandimu sikathamba ekikuba oho ebindu ebyekiyira ebya ba sokulhu babyakakolhesya kera eba kabya bamalhwalha iboo esibalhighenda okwa mibatsi ghuthi bakirya ebinini ebakarondaya ebindu erilhwa omwa kisuki omo ebyebikawathikaya so naghe kyangatsuka erikolha neryu kikaghaki namalhangira ekyamaghana neru ngaghenda okwa sipathara enathunga obubalhya.